السؤال بيقول ايه أسوأ شعور بالنسبة لي لو احدهم محضرش زفافي، ولا محضرش جنازتاي؟ اكيد لو احدهم محضرش زفافي لان في وكت وفافي هنكون حية وعندي شعور وعندي إحساس وهنكون متممنية لو هو حضر وهنكون مضايقة ان هو محضرش انما في جنازتي انا هنكون ميتة فلا عندي شعور ولا عندي ادراك ولا عندي حواس شغالة تقول مين حضر ومين محضرش.